Aminaha <hesitation> mba hialagna amin'ny fampitahôrana zaza mande miagnatra na mande le- na mande ampianarana, tsara izy koa asiàgna sazy magnokana na asiàgna asi- asiàgna mpiandraikitry magnokana mahakasiky ny a fampitahôrana zaza ndraiky asiàgna lalàna magnokana <hesitation> ampiariny aminazy izy koa mani- hoan'ny zaza iharan'izay ndraiky hoan'ologno izay magnagno zay fampitahorana zay.